to feɗeli maɗa juti, noy taccirtaɗum, walla noy kekkinir taɗe, e anndi feɗeli e yahani tawe e nyaleɗe jeɗɗire, walla iyago nyalago jiɗɗiji ɗiɗi fu a tacci faɗeli maɗa nde ɗi juti fu, joɗa e koyɗe fu a horrni ta accu fa juta saho. To feɗeli maɗa juɗi tundi ɗi soto, e ɗi njodi nyawu hana tawa feɗeli ndin fa ɗi juti ɗi jottake ɗon to ɗi juti fu tawe a tacci feɗeli ma.